Waawataa njiddude fingernails ngal toŋngol ngal ngam hokka ngal he fingernails ngal. Hokkondir fingernails ngal so tawii waawataa njiddaade toŋngol ngal ngam njiddaade kadi ɓuri. Jokkondir fingernails ngal e safu, waawataa jokkondir no waawataa njiddaade.